Re jwa'n jwa'men za ka lozomena' naka, nzo ro'a ne chene ndyoxkua kad ngida, jwa'na jw'an nda fuerz lo men za or nayis menba o nxobor ncha yismen, mbay na nzo chole yed yichixyata'na yej na'ina re jwa'na thiob jwa'nen za jwa'na nda fuer lomen re chole re jwa'na na' nzora ngudna re jwa'na nda nda fuerz lomen za or ndiak yismen za or ka' lozomen ze nchumen lud nit kobna ya nyo nzo abes pur nit kob nakiza benta ta'tey ngencho kuan nchoy na nchod jwa'n nazi'bey, mbay nzo ro'a ne na nchoga jwa'n nazii' na ncho jwa'n na panela'na re jwa'na jwa'n na nchumen re jwa'na jwa'n na- nak za ka lozomen re jwa'n tyen fuerz men za or nayismen re jwa'na nly gan lomen.